Sale, pues re ni rquin este primer’ah pues giyzyw niz’úh noh tchi de rhï gycóh bixtil’ah te tchi nix ga este, te nii pues gyxyunñu ni noo va-va, ya que va vilo gux bixtil gy, va gux noh pues tchi ni rack btzeny bixtil, pues rá btzeny’gy ni-ni tchutee nix ra lad no’h. gyxyunu ni, primer tchew cun noo, tchi vacja xunu ni lad gy doh’ga doh’ga, gyzacko ni gyxunu ni, th por thny va cathdyw lad ‘gy ya que va guckan th lad zpága zth lad, ya que va viloo este va bxunu ni lad noh’ah pues rh nal este détz noh’ah, detx noo rh ni va caxunu ni,, va caxununi bixtil gy ra niz fá’gy, niz bixtil’e gy’ah, ya de vaviloo detz- detz noh’gy pues nez láany na the tchi gyxunu nii ztë, ya de tchiloo va guck ni, va btëdyw ni, tanto va btëdyw ni ra detz noh, va btëdyw ni’ah, tchi de rh ni gyxunu ni este rh ni ahora si que iquixu bixtil gy zthtchi de rh’ ni este gyzyw niz’uh noh, te chi va výan zack za ni, xë ny riad nánu.